. before abba kibba jeni inep nne ewe ushinne ouen unehe ewe ewe ushinne ouen unehe ewe nga arigood ugine achan usor ari unumerume bua boo banghe usori ari gan ije urume bua boo mme bah nge nfana ajut iriaba bua buo ire ornor ushi dot omewana nge nfuna mme ogama urume if ornurum mme anewana ke jeni aku arivi kpock uzor irimme na anerim euack abesuno enewana who jije ufu uyeme abe achi ouen obuck abe ewe abe mme amang arem ouen eyene wani nna isune eyene wani isunne ornurum umag anorwana usegerene nne nnegendre ke ren azari igaha ornurum igahane uwani imia egby kpor kpork mme ayanam ke ren uwanbeh ago uwa uthai ame gor ke uzor uwani meh uwen ichi uwang ireme meh keh sesom ujeshishi ushinime ugurame ujesuno ouen wor uthai meh ewe wannama uje echashe agi war ugurama ije uje je otu igork oven ugot ugork ouen uje uje otu uguru ameh uguru uge athack fack fack . ukuba ironk ouen who uronk ouen iye anyanwo ke ren mme je adorn irom beh ardon irom anyawo ke ren mmigan ke ren ewe zoom zoom ikibama ke aua je ke enewana nge ari good irenna before ane wana umah ornurum igagama ntack o ushini ouen wor ureme uje aye ornurum ke woh uje aye onurum mme je ornurum ukaname qme ame nge ukana urnurume ame uju kana wey ne imenne ukaname ouen kpor kporkl meh ouen kpor kpork ukana gbang wor ireme ju kaname ke ren whoi rem egbenne ame imor ouen ufene igaha nnu yeme manni ugaha kake enewana adorn idemime au mang manni aye sani ewe ke wor mme ufu ufeye ugobiwor adorn iromime aje gobbi ornurum ornurum ewe ufu kanni ushinere ouen usu ufu kanni arome meh ardon abbah uia ije jrni usuno ouen umeh woh enye usuno ananuia arem imeren ke jeni Imeren ireme ke j́eni mme kwang íríme irìmerìma adorn erum rum írímeria zoom zoom íríme ke ríme ewe den wey zoom zoom íre íroma don mí rímeríma akwe ebi good sughurene nní reme ke otu ewe sughurene ure ke etu ewe may ge zoom zoom irene ke ren ewe ago enewana before nne ngirear icha gágíke onor ure ashin mma oven wor asa asa ne adorn írome adorn we rome enye iromína ke ukuma ren uyen oven nge ren íre den ewe íwuna íwuna atorn torn meh nine nge uba wo íre nj́e ufu íyen ubamewor gameh nní reime amang uba meh wor anímí ke otu ní reme atorn torno ren amí ínem ínem ínem mmí gaha ígene ornurum urum mme mme urumeh ke j́ení ureime ke jení awa yen mme mmang zoom zoom ufu ke otu zoom zoom ítte ke otu ewe íre ren ígaha ren wey zoom zoom ngi rearer ke otu ewe mma awo agaha enegene ame ke otu ewe ashigang nedobong o meh ke otu ewe ashigang ake eme ashigang ayack urume íjewor edot dot ago eyak utu ídot íwoh mme bang ngaha amang j́e ren awo eyack efí onor kpor kpork anuck ke j́eni Anewana mme ornurum mme írum ídaí. anewana mme ornurum írumíke onewana ewe ushini utuam. ushíní íkoíham ushíní ngegamarume ígaha arome mme akoní ífaí íshí akaní íreme j́ega jega íshi enebana euack aba mai aj́e jahari deri mma or rung ke ogonor abe aje kwo aja abe deri mma or rung ke ogonor abe aj́e kwo em eh eh lqiuo abe aje aje ranny o mme oven wor abe arem ireme irome edubor zoom zoom írome edubor íre ke íme ren Ajecback sía ornurum who wan wor ke usoh írom edubor nne utor onor nne aneme íromine edibor asari uwen nne ke usoh ushė ka kerene uren usunoma ushe enh oven kpor kpork ítte ke ren íre usunoma oven. ufuren asarí́ng ukuba ren nni íroma dorn ífuma uruma dorn who fu ye who wanne ke usoh ndeī esek ngama nsek ngama uer nnunuha nnunuha nyema ame kpor kpork ni imang adorn erorom ufu ren onurum ícawuma wor ren ause ago who kentack esaní ídìabuk otu jen̍i ngar aku arem oven dodono oven awan asani ke ren ah oven wa onor ndiashìni anege